Le karazan-ta- tsakafo ara-tantara mbô tiako handramagna zaigny de ôhatra regny hamburger regny de regny pizza regny de nouille le agnamboarana ramen regny de ery pao.